Noq ilmselgelt kõgõ lihtsämb om ilma õdagusöögildäq ollaq. Ilma hummogusöögildaq olõ-i võimalik päivägiq alostaq, õkva om halv ollaq. Aq õdagu inne magamaminekit, sis või-ollaq omgi hää maadaq, ku väega pall'o ei süüq.